Mopetɨ auto jepɨ, imarca, jare modelo rupi, pandepoetaeta, mokoipaeta pandepoeta, mboapɨpaeta pandepoeta, irundɨpaeta rupi, kua dólar pe, auto usado oime mokoieta, pndepoeta